Doncs es pot anar... es pot viatjar en tren, en metro, en bus, en tramvia, en cotxe particular… es pot anar de moltes maneres a qualsevol lloc, però ara mateix el que hi ha disponible en aquesta zona és el tren, un tren que no funciona gaire bé i que va amb molt de retard, però és el que tenim; no en tenim cap altre.

La setmana passada vam estar fent un taller de palíndroms que, bé, era molt interessant perquè es tractava d'aar construint frases capicua i ensenyar-li als nois d'una classe com funciona, això dels palíndroms, com es construeixen aquests tipus d'oracions